Kumnɨ ja bəi, ja bəi a kumə fʊltiyo jeligo yo fʊltə nukun jeligo tʊlkʊb ja bəi nənɨ. Kumɔ fʊltiyo jeligɔ yo bwaala na yoi. Mən swɨle kumanɨ ja bəi n maa bəlatəm kumnɨ ja bəi nənɨ. Kumnɨ mə ya mə maa bəlatəm kumnɨle ja bəi nənɨ mə kiyo kiyo Kumo mə kiyo kiyo kumə ja bəi nənɨ sə ban ya kumə mə maa bəlatəm kum bətəm məndile. Na kumnɨ mə kiyo bwaalanɨ bwaalagɔ ja bəi nənɨ na ba kelalei mə maa maa fɛkalɨ, nan maa fɛkalɨ mə suwa suwa fatəlam məndiyo, n suwa ketəlam miyo, n suwa betəlɔmiyo, n suwa ketəlam bwɨlamiyo n suwa betilɔmi ja suwa, fatəlam jino mən nəngnɔ bəlatəm na kum bətəm məndiyo. Gənanyo na kumgɔ ba lalei, mə saa saa yʊwal wʊ nɨmən biyolei. Nan saa yʊwal wʊnɨ mən biyolei, mə saa mwe dendeno n tena nan tenai ban ya, mə maa fɛkalɨ kum bətəm məndile ni belei. <noise> Nan nya kanjəlo gwam nəngɔ tena ba mə nya nya nʊyilagɔ, nya yʊwalɔ, nya mwe dendeno n tena nəngɔ mə be ba mə yai. N nya jə dalagɔ n tena ni mən taltənle təgo a sulɨjagɔ gəmi wʊnɨ mən teni. Na bala kumgɨyo fatəlam məndi be be, na fatəlam məndi a bei, ketəlam bwɨlami a bei. Fatəlam betəlɔmi ja bei, fatəlam məndi ja be, ketəlam məndi ja be təgɔ. Na ba la kumgɨ, n saa nʊni be ba ta yʊwalnile a biyo. Na biyo yʊwalni, betəlɔmi, jəbɔ ketəlam bwɨlami jəbɔ ketəlam məndiyo ja yɨ yɔli nʊgatəm jəjaləni wʊnɨ mən yem nəbɔle nən a kum bəlatəmni gəm ja bəi. Na yɨ yɔlɨgɨ ja maa daalagɔ ja nʊgami a bʊm bʊmi, na ja nʊgami a bʊm bʊmi, ja nʊga kʊtɔgə a bʊm bʊmi təgən. Ja shig ja təgala, na ja shig ja təgala ja jaa ja ya bwɨlami gəm a gənɔ jəbə fatəlam gənɔ, betilɔmiyo ja ya a jinɔ jəbɔ fatəlam jinɔ, mə təmi ja yami a məndiyo nəbə fatəlam məndiyo ja ni ketəlam məndi a jinɔ, ja ni ketəlam bwɨlami a jino. Nʊni ga be wo mʊgɔ lɔngɨ be ga jaa jəjalənɔ wʊnɨ nəl gənɔ swɨlei, na ja jaa jəjaləni la nə gun la nə tɨ ganɔ to la ja kulmi kəlagɔ la n nʊng ji bəlatəm məndi n kumni ja bəi, n bu Kwaamagɔ gəm kang a be nən mə a kumni gəm a kela ba lanə mə a joulni gəm a be nən mə təgo kumni gəmi. Na n kiyo bəlatəmni mə maalei a kum bətəm məndi gəmi kiyo gwami to mə maa bəlatəm kum mə maa bəlatəm kum bətəm məndile, be ja tɨ kai bəlatəm kum bə təm məndiyo. La nə tɨ ganɔ, nən tɨ yego sai nən you yego nən maa you yegɔ kungkwang təmɔ sel nən nən nəbo betəlɔ jəbɔ ketəlam bwɨlami jəbo fatəlam mi ma jouji jəbo fatəlam bwɨlami. Jəbɔ kotaretinɨ mə jou ji mə be ba ja tikai bəlatəmi. Na nə tɨ ganɔ nən ganɔ kungkwang na nə maa ganɔ kungkwangɨ na jʊnɨ mə fɛka gwami be ja jam nən pər ka ja bəlamile wo məndi mə maa bəlatəm kum bətəm məndi, be ja jam nən pər kaja bəlamile na təma seli ma na kaa woi <hesitation> n niji təgo ja yəla ja nʊgwa ja jaa səla ja kwɛyai, kaa joul bele tagɨ kangə mə maam tənde təgai. Jʊ a bwɨ nan kela ban la kum bətəm mʊnɨ, ben bu Kwaamagɔ gəm kang, kam nəbo gəlala nyo ja selbɔ təm a youli ja bʊla. Kaam nəbɔ a gəlala nyo ja maabɔ joulo taal ja bʊla. Kaam nəba gəlala nyo ja maabo kai wini joulɔ win, a bʊla, wini joulɔ yo a bʊla, munɔ ni mou la joulɔ fʊltənʊ jeli naali miso mou bu Kwaama gəm kangle ka. Bu bu kwamaagɔ gəm kang har wʊni a bəlai mə la joulɔ fʊltənʊ jeligɔ naali. Bəlatəm mə maa kwaama gəmle butəm kang mə maa kwaama gəmle a bəlai mə be ba mə la joulɔ fʊltənʊ jeligɔ naal mə jou nugam mə jou tugam a mʊgɔ joultɨ ni gəmi. Bu kwaamago gəm kang, nan kelan la joulni, jə bəlatəm n bəla joulni kwaamago a nən ni.